Mbo soodi hufneere nde yiide mema leydi, mbo soodi salla salla yiya reedu ka woni, limsere nde o soodi bo, diggol tan, nde mbo watti ɗum, mbo natti nder leñol, imo yaaɓira koyngal gootal ɓaawo gootal, kanko e mo yiya mo kimsimsitake, emo yiya mo woɗi, mo fawni mo woɗi, yimɓe boo e gaɗi ka jalugo, e doga e tokki mo e ndaar.